אלמֻעְתַקַד אלְמֻהִם בִּנְסִבְּה לִי הֻוַא اِחְתִרַאם אלאַאחֶ׳ר וְתַקַבֻּל אלאִחְתִלַאף, אלְעַאלַם מֻכְּתַלִף וּמֻתַעַדִּד וְכֻּל וַאחֶד עַנְדוּ טַרִיקְתוּ וְאַפְכַארוּ, וְהַאד אֶתְּנוּוּע הֻוַא לִי כִּיְזִידְנַא קֻוַּה וְגַ׳מַאל, בַּאש נְבְּנִיוּ מֻגְ׳תַמַעַאת סַלִימַה וּמֻתַקַדִּמַה, חַ׳אסְנַא נְעַלְּמוּ אֶנָּאס כִּיפַאש יִחְתַארְמוּ בַּעְדְהֻם, וְיִסְמְעוּ לִבַּעְדְהֻם וְיִתְעַאיְשׁוּ בִּסַלַאם.